C’era na vota un regnu ammucciatu dintra un vulcanu. ‘Stu regnu era bonu organizzatu e ‘un ci mancava nenti. Avianu tutti li tipi di attività ca servinu a na società. C’era lu furnaru, lu vucceri, lu viddanu, lu picuraru, lu sinnacu eccetera. Pi pigghiari l’acqua, li pirsunu jivanu ni lu ciumi ca passava a latu di lu paiseddu ma fora di lu vulcanu. Inchivanu li quartari e cu lu sceccu li carriavanu sinu a lu paisi. C’era tanta tranquillità ni ‘stu paisi ca li pirsuni campavanu sinu a cent’anni.